Ooh bun ma weyi, aba ni yi bɛna a lara wɛna, aba ni yi ɛɛ wa ɲuu wɛbera, aniyi wa hinɛ wɛna.